शंका कहेवाला वात सबसे खराब बा । शंखा औसन चिज बा कि आदमीके जिवन बर्बाद करदी । आदमीके चित्ता तक पुर्यादी । शंखा तँ लंका लाहयै । शंखा कहेवाला चीज बा की आदमीके बनलबनाल घर चाहे आदमीके ऐसन निम्न जिवन सब नष्ट कदिये ओहीसे शंखा कहेवाला बहुत नमिन वात्त बा । शंखा से आदमी कथी होइ ये तँ अपद जिन्देगीमे हत्या कर सकैता काहे की शंखा के न कौनो दबाइ बा, न कौनो विरुवा बा । शंखा के केहु न हटाए सकैता । न ओकरालागी न कौनो डक्टर बा न ओकरालागि कौनो दबाइ बा । वहीसे शंखा कहेवाला ननिम्न वा शंखा कऐलासे कथी होइये कि आदमी ननिम्न हाइये । शंखासे घर विगर जाइये । आदमिक जिवन विरजाइये । आदमीके कैसन कैसन काम नहोइये । ओहीसे शखा नकरेके चाही । शंखा कहेवाला वात नमिम्न बा वही से हम कथी कहैसी कि शंखा केकरो भि नकरेके चाही । केहु भी अपन मनमे शंखा नराखेके चाही । यी हमर कहनाम बा ।